Xtáa mbáa xu̱kú mangaa, tsí phú namíñuꞌ eꞌne, poke como naka xanáá rá, édo̱ naka rá, nda̱yo̱o̱ khaa a̱bo̱ꞌ, ri̱ga̱a̱. Mm phú júwa xu̱kú tsí xkuaꞌñúú ná rí xanáá pues, naníñu ráká mi̱khui̱ꞌ, rúꞌkho̱ jngóo tsíyoꞌ gáyo̱o̱ ja, pues. Ja̱ya̱, ja̱ya̱ má édo̱ naka xanáá, ja̱ya̱ má xúꞌkho̱ chíde̱ pues, porque namíñuꞌ rákáá majbrúꞌúu̱n porque, átia̱á na̱gi̱ꞌe̱ kíxndíi rá, nandoo̱ rí maki̱xi̱i̱ pues, rúꞌkho̱ jngóo tsíyoꞌ gáyo̱o̱.